Me vienin ala cabeça los despertaris primerus, l'añu caberu de tranquileza i normalidá, las amistais viejas… Cosas que namás ai seis añus peru que van queandu mu largu ya. Quién diva a dal la que se mos venía porcima? Bu, lo piensa una i se quea embobecía más que de pensá-lu. Pahi que l'andanciu mos hizu en reset ena cabeça que ya no mos recordamus delas cosas de patrás...